आज शाम की पार्टी है और पार्टी में अकेले जा रहे हैं। तो अकेले आपको सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे बात करें। सीखिये अगर आप कोई पार्टी में हैं। और आपको एक दूसरे से बात करनी है तो वो कैसे करें। सबसे पहले आपको बात करने का लहज़ा और तरीका एकदम विनम्र होना चाहिए। ना कि ज़ोर से बोलना या ऐसे बिलबुलाना जिससे दूसरे आदमी से खुश ना हो। फिर आप नाश्ता करते हुए या पार्टी करते हुए उस आदमी से कुछ पूछ सकते हैं। जिससे आपकी बात धीरे धीरे शुरू होती है ये बात धीरे धीरे बढ़ाइये। बढ़ाते बढ़ाते आप उससे सही से बात करने लगें। और वो आपसे सही से बात करने लगे पार्टी में वर्तालाप का सबसे आसान तरीका है। आप ऐसे किसी के साथ कर सकते हैं। और उनके साथ टाईम बिता सकते हैं और पार्टी का आनंद ले सकते हैं।